O anggo masalah manyabun ntongan anggo i amian kan tu aha dei oban tu aek kan tu batang aek tu batang aek adong mei isi batuna bolak i baen pamasuanna sabunna ntongan kan sabun batang mai sabun telepon gorarn ima i baen i igundar mai pake gundar manombo ibanting anggo songon-songon andukkan ibanting mentoni i rondam mei parjolo i irondam jolo non marsajom baru ibaen naron rinsona sanga daia na bagenan baru igundaran dot sabun telepon i dung i sabunan naron igundaran baru ibilas isabun musengan dope mulak i ni so ias apalagi saraor-saraor lee kan na payahan ntongan paiason i ibanting mei naroni iporo me jolo baru ibanting baru i-ibilas musengan i aha ibasu parjolo abis i baru i gundar museng an baru ibasu ias ijombur me naron i pinggir-pinggir ni aha i itopi-topi ni gardu ni sabai bele-bele manyabun na lain i musengan ibakan soni sajo ma naron mala aha naron baru mamasui pinggan musengan iba dot sabun batangi i museng me ma ibaen i sabun ahai sabun-sabun telepon i anggo inda sabun ekonomi anggo na jolo kan ngadong dope ntongan mama lemon bage sunlight bage, um nasabun batang dope nadong na joloi dungi abu gosok ibaen abu ahai abuan ni tataring nibai ima ibaen pangorgasina i na jarang dop- ngadong dope na joloi anggo songon mama lemon ninna sunlight bagenan na tetap dei sabun ekonomi dot sabun batang.